Yale ɓe mun jep po yal ɓe kowe a lap ɓe mát mwa ndɨn yil mwa shɨket shɨket shɨket shɨket shɨket kén mát na ghana ɗap ndɨn ɓut na <hesitation> mát ne tɨné mwal bɨgém bɓe gha lɨp ɓut na ka, ko ye dɨm ɓang ɓe ghá ɗap ndɨn ɓut na ka, ɗang ken mat na gha ɗap ɗo ko ne nyi tongtong, mwal ka ɓang lom ka ɓang nyi kɨ ɗin ɗin gak, kuma mat ne ye netnet ɓe ghana kurmut kwem kɨni mpime, mat netnet mwa mbi rotrot mwa dungɓul mpiɗáɗaka ɓe cɨn chɨni en kuma en matna ghan po rot kɨni, ɓe ghan rot matna kɨ tok shitok ghan dungdung ka mpi ghan ghan ngo shitok dungdung ka, ɗang mát kɨ tok shitok ɓi tok li ko mu fot shak kuma mát na kɨ nor ɓe ghan ɓe gha tong shak ka, ghan ɓa la nyi ka en mat en gha rot nyi shɨk mat, mat na kɨ lapo, mat na kɨ kɨrmut kɨ nen, mat nakɨ kɨ kɨ kɨ kɨ wok ɓe eh kɨ mwen kɨ ɗa kɨ pan nkarng fa mwa, yauwa mátna rit ko mu tong kɨ shak ɗoɗa mpiɗáɗaka ɓe en mé mat yauwa en ko gha na rot kɨné mat fɨna nyi kat mwa mwa ɗoɗa and mpi pak en en ɗe mwa ɗo le ko záp mát fana ɓe gha záp nyi ɓe gha ni gha kat en ɗa mwa nshɨk kɨni mun po tong kɨ mat fana Cɨn chɨni ɓe shangshɨk ghán sosey because duk nyi kɨ en lapo, nyikɨ en chɨn bi ritrit mwa komɨ a lɨté chin a'a ɓe chin, kɨni gha met wang ɓang ɓe nwang shɨk ghá ɓang kɨné ja ghá je kɨné yit'ar ɓang mpiɗáɗaka ɓe en, mat, yil koɗa we nyi kɨ en nyi shɨké shɨké, kowe nyikɨ ken mát nyi po rot ni ɓang, kowe nyikɨ ken en po rot kɨni ner mat kɨni kowe nyi kɨ ken son kɨ mat ne ye rot, kowe nyi kɨ ken mát nɨye rot ko dutdut da ko koɗang eh ɓe kowe gyi kɨ ken nyi shɨke shɨke, ɗang mɨna ɓe ghána mát fana na ghá rotɗi gha rot mát na patpat tongtong awa, koɗa ɗo le gha ni ɓe mu ji ɓe mu la eh shak <hesitation> en mát kɨ we daga ndɨn wok en mát kɨ we daga ken en pup kɨni mwa nén kɨni mwa pup mwa shit nyi, ɓi lé ko chin chini ka yil ngas, a rot la kɨ mat ɓe rit kɨni ɓe gha man té ye mat ɗa we ndɨr ɗáng eh wo, mát ɗa en nana nyi rang eh, en nwok mwa rang eh cɨn cɨni ɓe pak gurm mwa po kat nyoktu ner kɨ tong wok, mpime mpi mwa nang ténɨ en kɨ mwa nang put kat kɨ ɓéɗɨr kɨ mat bi mwa we kwang ɗang eh ka, mpiɗáɗaka ɓe kɨ le ko kaɗa man ka ko gha dɨm gha te nɨng mát ne pakche ɓe nɨn kɨni mát lek Toh ɗa kɨ ɗap lek nɨn ɓang ko ghá ghà kɨ pi ka shwe am ka kɨ ɓut, kɨ yit gha ka kɨ ɓut, kɨ we, pakche ɓe nɨn ma pakche a da la a te néng mat na e shwe shwe mos, toh kɨ we ji be shi lek nwok gha ɓa tong wok ɗa ka, pakche ma ɓa da la mat na té ke mwa kɨ sot, ɗa kɨ le ko gurm mwa shwe am lu fa ka, kɨ le ko gurm mwa su jep fa mwa, pakche kwatdɨ ɓa da la mat ne <hesitation> nyi kɨ yit'ar lang sar che ka, ko mɨnyi kɨ tong gak kɨ gha ɗo gha met ka je kɨ nyi ni ko ɗa ritka, mpiɗáɗaka ɓe ritkɨni ɓe mat na gha la ɓe gha kat mát né eh a lé nyi ɓe kɨ fwot ghá, mbilengleng fu mwa ka gak ah koye gha le ɓutom tɨné ngas mwa kamen na la mát ɓe mwa nang té pé nyi mwa wok mwa rang eh ko mwa le bi ye gyi gha eh a fot wok kɨni nyet ɗang kádang gha ni ɗang A iya lakɨni oɗa nɓi rot fa mpi lokaci che ɓ pugha mwa le té eh eh wok ɗa kɨt ka sit gyi ka, <hesitation> koche kwat ɓe mwa le gha ténɨ wok ɗa eh eh mat ɗa maat ka la ɗoɗa ka. Mun jep mwa ner kɨ rot ɓe wani lokaci ɓe wun ɓe wu gwong ghan ka mat gha ni ɗoɗa, mpiɗáɗaka ɓe ɗa ɓe le ko mun jep zalng po yal mwa mun po te ner nyoktu lakɨ mat sosai mpi ye a dɨm ɓe a da kat mat ne a ɗap koye ɓut gha ɗang te gha nang ɓi kake ko gha fot te en kɨ mwa wok mwa rang eh, en nɨn nyi rang eh en kɨ pup nyi rang eh, eh he mpi pak bi mwa ɓe a kat kén en che mwa koye kɨ bar damuwa gha, kuma a kat damuwa en ɗa mwa ɓe ghá ɓa tong wok fa gha ɓut terter dɨn wok ka ɓang, mpiɗáɗaka ɓe mun po le kɨni a té ɓut terter, mat na la ɗo kɨ pén but terter gha, en fa na nyin ɗo pén ɓut terter gha Mpi ko kowe na po rot la mat ɓe ritkɨni ba be ko a da nang ko mwa le gha tɨné eh ani ndɨr mat fanyi mwa aha ken mat nyi mwa a ni bɨɗɨr mwa ye ndɨr mwa ga bi mwa fot ke mwa ɗo nyi ga bi mwa po chɨn nyi ɗo nyi ɗa kɨ le ko a man té ken mat ɗang ɗo a mat la nyi eh koma gha ɗo gha pɨn kɨgha té gha la, ɓa la, pakɨ ɓe mwa le té a yit mat ɗe gha té eh eh a la ɓe ya ɓe nde mwa té a chɨng ɓang ɓe bi kɨ kat gha kɨ nyi nyi gyi, toh a ni koɗa kɨ le ko mwa le po ritrit ka ke gha ka, ɗang by the time mwa la po rit ka ke gha ɓang ɓe gha ran kat tong zum dɨn wok fa ka, mpiɗáɗaka ɓe kafin ka la mat ɓe ritkɨni ɓa be, ko gha nang ɓɨɗɨr nyi té mat nyi we ne wo, mat nyi wok mwa rang eh wo mat nyi pup nyi rang eh manta lap tɨné nyi gombikat ɓang, ɓang ɓa te gyi gak ko ya la ɓe mwa pan a shi nbise nwok mwa, koɗa a po dɨk ke fa gak, mpiye a la mat ɗole ka mat ka gyi mbise.